Any Kanadà, voalohany any magnintsy be de mazava hoazy olo any mifompogno amy lamba mafagna, de tsy, de mihignana sakafo mafagna ohatra hoe lasopy, avekeo Kanadà maventy fa nefany ndraiky ologno agnatiny akao mahamihegnimihegny mahavitsy.